Oʒama bhanire, agwo ara orom, agwo ara agwa, agwo ara onoothum, agwo araa gwagwane, bhirai hojo orara ma nva nrai aru. Ani hamma anang oʒamasa anaani, akubho aofi bha ndara gwe ora hodam ọ ɛgbee se egba, akubhe, birai fara hanyenq horai re, asa arai fe. Asa attah bhareja, eriri sa ethama sa oba bha reje sen bha eriri tu tu tu tu or ora ora oba nta ɛriri jem ekere ezang, sa awune sa ayina reda aro nhumo egbee jem nrairai o, nhumo egbee jem nnang hothomo. Ozama nta asa kubho ana ani re akubho aaonu atutu bho, anang ntara anu asare. Nta asa arai re, yen rava ra ra ragwang, rofem robai, bhoven fa bho ora heʒinaʒin sang haʒe o. Sa ame sa aba, hime hobhang bha hiso, athama hogue gwe, athama hopepe, arai ọ nta asa arai re, avinene o. Bhirai re orabbhose bha ame hiso.